A lakit ika rang vaparika nam ra rice pi namur na mau bulu togo ari <hesitation> ari pai una tak nam ra iap na dodo nam ra rice io namur una valaria pi una <hesitation> anvue ra ra mana <hesitation> una anvue lakit nina i dekdek mat ra malmalaping malmalapang ngi nana io ba u gire ba rice ge una takvue nam ra kabala una kiung pa ia pina ma madodol taik koko imana madodol togo kana ongor madodol taik io una oka ma toulia nian nina u tar vaninare pa ia puna ian gue ma nom ra rice,